Fahafantarako ananjy manokana alongany ah, marokoroko amin'ny sisigny igny ah hafantaragna hoe vola sandoka zany sa tegna vola, akeo koa nefany ah hoan'le olona jamba regny ah de igny no hafantaragny hoe <noise> vola oh-majinika ohatrino le an-tagnany.